Fanazavana tsotsotra mikasika broshing zao an izy an karaha pôzina basy fa izy misy tahony de misy bouton, de misy prizy, mandeha courant izy io, de izy io an raha vao anao le avy manasa randrana de hanamaina randrana malakilaky anao de asatokanao priziny an, de poserinao bouton de misy rivotra mafana be mivoaka avy akany iny an manamaina randranao malakilaky raha ohatra anao le sendra le tegna meka iny.